بختار يكون النسر لأنه النسر يعجبني إنو طائر قوي وحر ويقدر يطير على ارتفاعات عالية جداً ويشوف العالم من فوق، ويوم واحد لي كنسر بيعطيني هالإحساس بالقوة والسيطرة لأنه أقدر أشوف كل شي وبدون حدود كما إنه النسر يعيش بحرية ومحد يقدر يعترضه ويفضل يعيش في الأماكن الشاهقة والبعيدة وهالتجربة بتخليني أحس إني بعيدة عن كل ضغوط الحياة.